اكيد- اكيد مليون بالمية رح اختار المكتبة الشخصية اللي تحتوي على جميع الكتب المكتوبة لأني وايد أحب الكتب أنا من عشاقها. وايد أحب المعلومات وايد أحب العلم والمذاكرة، هذي الشغلات اللي انا أحبها وتستهويني. لكن الفن وما ادري وش هو ؟ مو طريقي أبد.